Gne telefôny zany an! <hesitation> raha raiky fitaovany raiky, efa ara tekonolojia io raha io; <hesitation> ifandraisan'la- ifandraisa amin'olo lavitra, mampiditry fahana agnao na credit; <hesitation> igny mandeha par seconde zany iny raha iny amignao na par minute, da igny e mampifandray amign'olo lavitry agny ampidiro e numero angia aminazy da magnano allô allô eo amizay sy akizano itegna.